Iu, di giovani, preferisciu un travagghiu ca mi fa viaggiari tantu accussì haiu lu tempu di visitari posti novi e canusciri autri pirsuni cu culturi diversi. A na certa età, quannu macari lu tantu viaggiari addiventa stancanti, mi piacissi un travagghiu ca mi fa stari ni lu stessu puntu. Lu postu di travagghiu ca mi piaci a mia è ni la campagna, ca quannu jisu l’occhi vidu virdi e respiru aria pulita.